أول حاجة بنسأله شنو أهم حاجة تعنيلك في الحياة وشنو تبي تعمل؟ وبعدين بنقوله السؤال التاني اللي هو كيف لو كنت محقق أحلامك كنت تعمل إيش؟ وكدة يعني.